طبعا لا في نوع من الكلاب يكون بري، ويكون شرس جدا، ومتعود على الهجمات علشان يحمي نفسه، وخصوصا الكلاب اللي تعيش مع فصيلة المفترسات، النمور والأسود ،هذا النوع من الكلاب يتأثر بالأسود، ويتعلم منها الإفتراس ويأكل أي شيء قدامه.